करी सौस बणोण का वास्ता प्याज़, टमाटर शिमला मिर्च और कभी कभी गाजर और बहुत सारा मसालों थें एक साथ भूनण और वांका बाद उबालणा का बाद ये पर धनिया का डंठल डालिक थें अच्छे तरीके से मिक्सचर मा ग्राइंडर करीक थें वांका बाद लम्बा समय का वास्ता प्रिजर्व करीक थें फ्रिजर मा रखिक थें इस्तेमाल करै जै सकदु